Për fe 'na m'nestra t'i pìe tüte le verdüre ënt l'ort, t'ie büte a cözi ënt l'eva, pöi pìe ël frullatore, t'ie faze scaudé për un poc e tüt fait